Qaychi oddiy ishlaydi. Bu ikki tomonloma vositadan iborat. Va qaychini nimanidir bo'lish yoki nimanidir qirqish uchun ishlatiladi. Masalan siz qog; ozni ikkiga bo'lmoqchisiz va bu paytda siz qaychidan foydalansangiz bo'ladi. Bir qo'lingiz orqali qaychni tutib qog'ozni qirqishingiz mumkin.